E martja për mua ë një ditë çë u lidh me një shurbes çë suçidhir te internet, cioè se del u podcast çë u seghuir më shumë, del te hera e të ngrënit pë’ mjezdit e kur ë e martja u ngë shoh herën se… ngë shoh herën se del të e shoh o të e gjegjem mentri çë makari vete Palerm, te makina e gjithë.